Nana lëꞌná sdzaꞌl ldoꞌná arroz chin lëꞌná xlaꞌndná isedná ix̱ixkwaꞌnu gan xkuꞌn c̲h̲ixkwaꞌwu, bukwaꞌn c̲h̲eyu, xkuꞌn xkuꞌn c̲h̲ixkwaꞌwu, gunu xlaꞌndná porke gunu sdzaꞌl ldoꞌ minndoꞌwu c̲h̲ow minndoꞌwu, c̲h̲ow minndoꞌ gunu per nandná, nandná xkuꞌn c̲h̲ixkwaꞌwu, lo gunu xlaꞌndná isedná ix̱ixkwaꞌná, gan bekwaꞌn c̲h̲eyzëwu, bukwaꞌn nak xlëwu, sdzaꞌl ldoꞌná c̲h̲ixkwaꞌnu, porke gunu xiendná c̲h̲owc̲h̲a minndoꞌ, kwaꞌn c̲h̲otso ic̲h̲ë ic̲h̲ë gunu.